Ntyja ꞌnaaⁿꞌ wꞌaachom waa cwii ndyee ñequiee nnom na ꞌnaⁿ na nquii na macaⁿnaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cajnda tseixmaⁿ cwii wꞌaachom, taꞌnaⁿ cwii wꞌaachom ja sa̱a̱ nmeiiⁿ ꞌnaⁿ na ja matseiꞌno̱ⁿꞌa na macaⁿnaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cajnda tseixmaⁿ cwii wꞌaachom joꞌ chaꞌ na nncuaa jeꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ teincꞌeenaꞌ luaꞌ cwii nnom jeꞌ jeꞌ cwiicheⁿ jeꞌ motor na na ñꞌoomnaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nnaaⁿ chom juunaꞌ macaⁿnaꞌ motorwaꞌ cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ jeꞌ joꞌ tsei na jaa nntseicꞌuo̱ tsꞌaⁿ jeꞌ chiuuwaa ntyja na jaañꞌoom tsꞌaⁿnaꞌ aa ntyjaya aa ntyjatyuaaⁿꞌ aa yuu chiuuwaa na tsꞌaⁿ na jaañꞌom juunaꞌ cwiicheⁿ na mati jeꞌ joꞌ chaꞌ na xjo na na ñꞌoom freno, volanta ꞌnaaⁿꞌnaꞌ joꞌ chii luaꞌ cwiicheⁿ nnom, cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na mati macaⁿnaꞌ jeꞌ joꞌ ndyueelꞌaaꞌnaꞌ jeꞌ chaꞌ na tsꞌaⁿ na jaacwo̱ tsꞌomnaꞌ jeꞌa nnta̱ꞌ jeꞌ chaꞌ na nchii nlueeⁿꞌeⁿ oo nnquiooñe jeꞌ joꞌ nmeiⁿꞌ nnom ꞌnaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ ja na cajnda na tseixmaⁿ jeꞌ cwii wꞌaachom.